Masiha mazipe ayaya noya uko ukapata chila chintu kufuma katondo musanya nduyma na mangozi nachila chintu chino kulonda uku pata kwa wakati. Ngata awiwi vwiwi nganda ikwenei ali na maisha mazimpe sana, ali na maisha mazipe kwasababu chila chinto ali nacho ali ni biashara impia ali nazio tafouti nazo